चींटियाँ किरूमुला अपडू समाज थै बढाणू कुनै अपडू घोषला या शहर मा क्या करदन कि सभी अपडू समूह मा रैंदन क्वी भी चीज अगर ऊंथै खाणू कुनै मिलदी। त वीं चीज थै ऊ दाणा छन त उ खींची लानदन और उंथै इक्ट्ठा करदन और साथ समूह मा रैदन ऊ। औय तरीका से ऊ व्यवस्था करदन ऊ। फिर जब लयूं सामान थे इक्कठा करूयं थे ऊ एक साथ खांदन।